Nako menurut ngoji nabo yang wo otoko toma giama atau toma roese manege ma souru i ngoe ika. Moi souru tradisional yang nanga balu balus o na sidotoko. Sinoto nabo yang wa otoko wa souru manege wa pake souru yang medis atau souru modern. Nako cara souru sinot ka sinoto manege kai beda, yang a moi souru tradisional nako wa souru nanga nabo otoko toma gia e gia ika bolo Manege wa ciru sisibi bolo, bole bolo wa ciru wa ese toma nanga nabo, sinoto nako souru nabo yang wo pake souru modern atau souru medis manege harus sebelum wa souru wa was tiodo nanga nabo wo pake akere yang i i ofi bolo e akere yang i tebini bolo, o pake alkohol bolo, wo pake cairan infus bolo, manege, was tiodo ngone nanga nabo manege supaya i tebini, setelah nanga nabo i tebini Wa ese de de betadine souru ma romanga betadine, betadine manege souru nabo medis atau souru nabo modern wasi souru wasi ese nanga nabo, nako wa ese nanga nabo dema betadine manege wa wa plester ika pake kaing kasa biar ngone nanga nabo manege <hesitation> ima ima ngomasa supaya i <hesitation> taiti taiti i <hesitation> i kalu ngone nanga nabo i ma ngomasa taiti i I sehat, manege. Dadi nabo nako ngone nyawa wa souru nanga nabo manege ka sinoto dika nanga cara, moi cara yang nako balu balusu jo sidotoko ma romanga souru tradisional de yang ka sinoto dika wa souru yang pake medis atau modern, sugmanege.